Namen vixna ndejin di'ó sopa un ngue uno yenanrá yee hevii, chó ihó tunana chió ya'á chió ajo tejunmu cha'a anrague ndundó ñaveketo ihá licuadora tadii, sopa ndukundu ihá nda he nda he ndekendo ihá aciti, salten nguengu tuu ian ngue nguu no'o tanya'a anranke ngue'a nguetu ian nguu kundeño tina evixna.